Tummõsinine um muq auto, Toyota Avensis. Ja miä viil? Noh, misasi um viil tummõsinine? Ma ei tiiäkiq. Ploomiq, ploomiq võivaq ollaq tummõsinidseq näütüses.